Jekuae kua tëtä siri lanka jeiva mbaetɨ aikua, jare jae vaera kïraïko kua tëtäpe, iroɨra, araku ra, aikuaa kua tëtä